La me musica prifirita è chidda elettronica. Musica elettronica è chidda criata o mudificata cu l’usu di strumenti elettronici. S’accuminciau a parrari di musica elettronica a partiri da l’anni quaranta di lu seculu passatu. La musica elettronica oggi si trova nta tutti li generi di musica.